Pos essu puei afetal muchu, ave craru! Si tú no t'alimentas en condicionis pueis desenroal qualisquiá malotía. Quiciás no comu enantis que de momentu davas anemia o casa peoris peru entovía ain muchas cosas que no sabemus i quiciás mos creyemus que no passa ná por no comel verdolaga peru qué sabemus? Menus mal que a caiquandu mos hazin un analís d'essus i mos miran si andamus bien de tolas cosas.